ସବୁଥାରୋ ସାଧାରନ ବେଲ ଗୁରୀ କୋ ଗଂଗୁଠୀ ଚଲାଈବା କୋ ସଖ୍ଯମ ଲେଵର। ଦ୍ଵାରା ସୌଚଲିତ କୁରାଜେ ଜହାଂ ଜିଲିକ ଭାଵେ <hesitation> ଘୁରାଈ। ଦୂଟୀ ଢିଲାଧାତୋ ଡିକ୍ସ ଗୁରୀ କୋ ବେଲ ହାଉସିନ ବିତରେ ଖୁମାଈ ଦୀ ଥେ। ସେହୀ ଡିକ୍ସ ଗୁରୀ କୋ ଆବ <hesitation> ଲଂବରେ ଥୋରୋ ଥୋରାଈ ଓ। ଲୁକ <hesitation> ଟେକ ଧଖା ଦେଈ ଜା ଏଲେକ୍ଟ୍ରୀ ଜୋନୀ ଉତ୍ପନୋ କରେ। ଏହୀ ପ୍ରକାର ବେଲ ପାଏ ଦାହିନା ହାଥା ପ୍ରତିଷ୍ଟା ଵିତୋସ କରନା ଉତ୍ପନୋ ଥା।